वियतनाम को इतिहास संघर्ष स्वतंत्रता आंदोलन और सांस्कृतिक विविधता से भरपूर है। जो दक्षिण पूर्व एशिया में स्थित एक ऐसो देश है। एको अतीत युद्ध और स्वतंत्रता के लाए लंबी लड़ाइयाँ ते जुड़ो है। ऐतिहासिक रूप से वियतनाम कई शताब्दियाँ तक चीन के अधीन रहो। जेसे एकी संस्कृति, प्रशासन और समाज पे गाहिरो असर पड़ो। हालांकि वियतनामी लोगन ने हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखिबे के लाए संघर्ष करो। दसवीं शताब्दी में वियतनाम ने चीनी प्रभुत्व ते स्वतंत्रता प्राप्त करी। और स्थानीय राजवंशन के अधीन विकसित भाओ। जा स्वतंत्रता कुल्ल शताब्दियाँ तक की बनी रही। लेकिन उन्नीसवीं शताब्दी में वियतनाम पे फ्रांस ने नियंत्रण कर लाओ। और एको उपनिवेश को अड्डा बनाए लाओ। फ्रांसीसी शासन के दौरान वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन बहुत मजबूत हुई गए। जेमें होची मिन जैसे नेताओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वियतनाम ने फ्रांस ने अपनी स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी। एको बाद वियतनाम युद्ध उन्नीस सौ पचपन से उन्नीस सौ पचहत्तर तक की चलत रहो। जो शीत युद्ध को प्रमुख हिस्सा मानो जात है।